Ko <hesitation> maak shepyok pyi, pyok <hesitation> muiying ko, a zhiya, gin nigeria, pol gargazhiya dai a nigeria, minna man goi yanangnga, kogwaki goi <hesitation> man gargazhiya, gas <noise> <hesitation> am tak nyangbəi <hesitation> gargazhiya apyi min bogghom, minna man gargazhiyagoom yanangnga apyi yanayi, apyi təmongngom min da min bogghom gargazhiyana bogghom, ana kuma a pyak anna a min a platuo a pyakna, gargazhiya zhini, gargazhiya <hesitation> biromna gargazhiya muk'a vul na, gargazhiya amkwəina, don kona ta tul man iri kiga tɨ tək tɨ kuk <hesitation> təmong ngosɨnu, ma daa nigeriawu, goi pang kaas kashi kashi kuma konawo man gargazhiya gas, mɨn əəi ma kin nang ma yismɨn ko arewa arewa pang going yanangnga gu <hesitation> konawo timan gargazhiya gasu ma kɨn da- ak hin bi ma kudu hin ma minna man gargazhiya gosɨn, inyamarinna, yarbawana kalabana, <hesitation> bininna, mi mab kona man iya <hesitation> gargaziya ga timanginu. pol gargazhiya polkinna gin tuksəuna, gin piwanna kab məguna gargazhiya gosɨn ni bəkkong. Magu na kuma kab kigu mi tək mi kuk'u mi maa piga. Don haka <hesitation> gargazhiya a nigeria hinna, kona mi bəikhim- bəkhim. gwa hi takai yegu kona ti tulai pang mɨn a plato pangu gira zhewu ma kuk zhini kuk'a man ginohin muiyang man gyak al'adagu min mangin mɨn <hesitation> nimgu ko ni <hesitation> al'ada gin zhiniwu, pain biak, piak man al'adagosin man iri muiyungngosɨn ga bəom man gin zhini lag'aiya. pain al'ada zhini bəom man gin bogghom lag'ai, bogghom man ginat, muiyungna, al'ada swakna man tangngosin <hesitation> Montol amkwəi, sɨnma mɨn man iri ginosɨn muiyung man kuma tang gyal al'ada ga <hesitation> zhini laak watrang kinnawu. Don haka al'adu a nigeria konana man iri ga timanginu. Gye lak <hesitation> da pyigin gye, gye lak watrang al'ada gye. Hinbi kigu mab pyi al'adu a nigeria ko kuma gargazhiya a nigeriawu, domin mɨn man <hesitation> goi yanangnga kuma kogwaki goi hi man ginas al'ada. To pang mɨn bogghom al'adagoom, maa tuk səu tuk'a maa wang yoom wangnga, maa wang kəii wangnga, maa maa mui- muiyung yanangng. Al'adagoom <hesitation> ana yanangnga gu ginoom al'ada pang, ko kuma gargazhi ya pang, alak a piak, alaak <hesitation> a zhini, to mɨn giku mab apyi pyok <hesitation> al'aduwu ha ləiem ko ama she gyeki pigina? To kigu am she pyina wanawu hin bi, mɨn goina a nigeria yanangnga kona kuma ti man gargazhiya gas, hibi al'adu kona ta tulmiin tula Gu alak babbang man gin gyewu ginn gwa gin panggwawu, gada kuk gin panggwa da ha dang dongng kigu mi tək mi kuk'w nimsa ni ma piga. To hal mɨn bogghom nyingnya a maa bəom mɨnnu, anna mi təm pang mɨn bogghom maa ni kaas khɨnang. To a kaas khinang pang mɨnna mi waha, mi shena ko khin- pyina, tangkwalna, khin bogghona mɨn a kaa's kɨnang mɨn <hesitation> zhegulla kenang, kuma sai kwiiemoom gu mɨn man zɨn təmongngwu, sɨn ma mɨn man iri ginohim gargazhiya ga maa daa pyinawu, ga alak bəomong man ginoomu. A mɨn a bogghom <hesitation> min khi bogghom man khin pyi al'ada goom in saama dang nyim domin ma wang kəi swak wangnga. Tangkwal kuma min lak wang kaii swak. To nimha kab amma damaa bəomu nde ti gargazhiyagoom, kona man ginas, man iri kigu tangkwal ma pol iri kigwa pola, ga min khin bagghom mɨn lak pollungngu khin bogghom gana ma pol tangkwal ma min lak pollongngu, nimha khin pyi hi ma guna, maa pi aama mɨn pang khin boggom man khin pyiyu. dang <hesitation> gargazhiya pang a dang nyima. gu sai dai ye shepyok. myes zhepyok tɨ binn kəii khin pyiyu ga kumta a nyilis Abi nikəi gyongbəonu gbamlai kaatra, khin bogghom min maa, gamlai zhepyok'u ga mabta ye shepyok, məi gyongbəor zhepyok'u ga mabta ti ta zhen <hesitation> shenongpyok məi gyongbəor ga kum ha si was tag'ai, ama gbamlai kaat maa ginat ga kumta zhepyok'u ga gi mabəi ko ni kaatra. To pain məi tangkwal gin guk myes shega ko təmawu, to ti tul nikin daak ni myes tangkwal gi təmna? Koni kəi gosin ta she ko gi təmaa? To gi mabəi dyaan ko hi tul ni tangkwat ko kuma ti tul tangkwal. To <hesitation> khin pyi ta she ko mi yaab, ginn gum myes shega ko mi yaabu, to, gi mab koni khin pyi, domin məi gyongbəor lak shenong koni yaab, tangkwe maa ti lak shenong komi yaab. Gyongbəor si bi khin bogghum kenang. To gbamlai kuma, a min a khim bogghom ta sheko mi waii, abamlai zhe komi waiiyu, to gi mabəi koni ambai, ko waii kiraii waii kirai to to, ni gamlai. To kaar aye shepyok zindiwa ta yis zindi ko zundi, To gi mabəi ko tim zhe painu gi mabəi ko məi kaar zhepyok gwa, aa tangkwal nim tangkwal amma məi bigyai ta she ko koo, gin kum ko koowu to, gi mabə koni biggai yega ma mab gyak'om kənang a gargazhiya ko al'adu goom, aye təmongnga. To, kungkyam, tɨ maa iri ginar goi guna a ta zhe ga maba ko a tangkwal pangma myes gwa ni kung kyaamu, ghai pain, kiguna ghaizhe ga mat dyaak ko myes ghai zhepyokgwa, to min min bəom a zhegunla gin bogghomu, mi mabəi ko, wani tul ni wani, wani tul ni wani, myes gwa ni myes ye kaza, ma mab gyak'oom aye aye shepyok. Mɨnlak gwa, gyak'oom aye nyang landi, ko kuma təomki shoh. Awanawu, abisa kigu ha shewa ni am shepyok a pyina. Domin maa awa <hesitation> min daa a tang gyak <hesitation> kabila a platowu, gyena ma mab, maa kwata aye nyang landi, gyena kuma tiye shepyok mu ga kum goiyat ni goiyaak lag'ai.